<hesitation> Karazana atody misy a: <noise> misy atody akoho gasy a, de misy atody akoho vazaha, de misy atodim-borogna, de misy atodinà gisa, de misy atodinà dokotra, de atodinà kirivorogna; de atodin'akoho gasy no farany madinika aminanjy <hesitation> raha ohatra ka hoe am'le vorogna tandenana, atodin'akoho gasy a no madinika de zaigny vao atodinà gisa no farany maventy, de misy koa atodim-borogna le magnembagnembana igny a madinika koa igny, madinika be; <noise> de lokony a misy magnome karaha mangamanga zaigny a atodim-borogna sasany.